صراحة أنا أفضل العيش بعالم خالي من الفقر. الفقر هو السبب الرئيسي للعديد من المشاكل الأجتماعية والصحية. وأكبر شي يسبب معاناة الناس إذا تخلصنا من الفقر رح نقدر نوفر فرص تعليمية وصحية وعيش كريم للجميع. لما الناس يعيشون بكرامة يقدرون يساهمون في المجتمع بشكل إيجابي ويحققون إمكانياتهم.